O abaraapa baari pia'ii, baarii roga'a bo oope roearaarei. Baarii hioko'i bo oope roheraarei, ua oirai hokoaupa oo'ore bo riari. Bo riari, uteeoo Boiteesi. Hioko'i ii'oo Boiteesi, bo pemilii'oo, bo pemilii'oo roheoarei pita o tuutuusi'e- hareeboroo oo'ore bo baapa'i. Bo baapa'i haia oo'ore eitahiro'oo, bisio pita urii'o husii haia taruu'e husi, haia eipa'oo oiraarei oo'ore bo pakeasi a torareba roo'ore aubaria'ita kai eitaroo ta o torabaa. Pakaabu sa o ai'oeboo oo'ore kupa'iripa. Oru oira roga'a oo'ore bo kirako'o a o'aibohara. Bo tabirirori bisio iisio bisio iisio oobuuroeaa roo'ore aubaria'ita are o ai'oebaa oo'ore bo riari, ta upa pi'eebohara bo kari. <hesitation> Ta upaehara hioko'i sa uka kairoe bo paru. Oiraarei hioko'i oira'opi ii'oo ua o keke- haa'ioboroo bisio bo baapa'i a baiia haia oo'ore bisio <noise> oira ii'oo hioko'i bo riari, ha ii tabirio, iisioi pita o iroropa'upa o iroropa'upa agaa horiraaroo haia bo okuu hoko hoko pi'eaboroo. Ha uu, oiraarei hioko'i oo'ore bisio pita bai abaraauba baari bo oope rohearaarei, pita agaa tuutuusi'eboroo hioko'i porepita, o suari pi'eeboroo ku'u, ooruai to'e pi'eeboroo oo'ore Boiteesi. Hioko'i porepita o suari'upa hukuraeaa bisio so'ee utaha'a. Bisio o siro'iobaa ii'oo bo baapa'i sa bo aripu hokou boisi'opiarei bo itoopai sa utaha'a uka akukuaparapita hokoeboo oo'ore bo ruupee haia ei reeto tahiro'oo, bo uhobuu. Hioko'i uu, aga tarai'o aga <hesitation> sa bo ruuruuto'e'oa hioko'i a bisio keke'upa hukuraeaa oiraarei bo baapa'i, ua uka, ua uka hokoebohara bo uho, ua uka hokoebohara akuku ruupero, ua uka hokoebohara oo'ore <hesitation> roira atukarabuu roo'ore oitaa'ita. Haia oo'ore bo tahiri, uu, akuku, akuku tagabuu hitaka a oira hoko pi'e- haaboroo oo're bo atukara. Ua hokoebohara hioko'i oo'ore bisio pita eitaroo ta kairebaa roari, haia oru'oo bo atukara haero, ro baapa'iruu roari. Uu, roo baapa'iribaa ta bira baapa'ibaa. Ei reeto tahiro'oo huraribaa, a uka aripupita kekerebaa roo'ore roari, o ta bisi bira harisibohara hioko'i iisii pita roiraribaa. Ha bo aripu roga'a. bo baapa'irapiu sa hokoeboo, sa hokoeboo bo aripu oiraarei oo'ore bo pu'apu'a'ara. Uu, itokopapita a riirii- haraabaa ii tabirioarei sa o suarihe oo'ore, bo baapa'i hori husii. Bisio hokoebaa bo baapa'i, oru oira hioko'i a o hoko pi'ebohara oo'ore, bo aripu roheoarei oo'ore. <hesitation> Rapoisi, rapoisi haia bo aripu a abeehara airaire pirio bo auba, bo okuu, bo aitokoro, bo kirako'oro, <hesitation> oiraarei oo'ore, oiraarei bo rukutu. Bisio piohaea ii'oo, bo atukara hioko'i a hokobohara oiraarei bo rukutu. <noise>